﻿palank wabu yamba yii khen no toomon ni maa, nimaa ill kho kha schekgere nim bino am nim bino schikk no nin koobo chjaa wabu yamba no, ni maa illina nin khoobo waaru schele ma an schedderee no minun yu nechoi, minu maa kpaddu kho yu nechoi ni miiru nima foonna nin wattu kaaro bino mandi ammii maa yii kho nin, maa yii kho nin schjinee no ni ma illukho nin schjattakadda nin yu karaatu, ni maa kpadu kho yu karatui, nin illina nin, nin chjadii nin waa piiro wuchjii, nin lun am tii wuchjii ma babano no maa foonna nin wattu binu schik-chju